Kebiasaan um kan paakan nenami susunendo, <hesitation> kan puti, nena an <hesitation> kan was teindei. nena an um pakuan sinari, san sinari ti'i pawen mantu sa witu u hari raya, witu hari besar, sa se wia tu pakua nera hari natal. ado sa wian tumaluntung yai wia banu <hesitation> nasi ja ti'i memang musti nena an. nu ni itu memoali <hesitation> kepak padan ne wian banua. ni tu padu tuun pawe witu dudut, jadi sa du mutu mo ni tu dudut ti'i namoi pakewen ten lako tu akar aki pinggir, wo aki pinggir seneweka. ado pokoknya tu sedap poka mengele ngelek ni tu sapakoan witu hari natal. wo nena an won nasi ja ti pa siwon wi tum kure mengkuan tu'a wia un sinari kure, ni tu kine kua pakanen pa pekasu un man Nu rewek mari mai madu tu ni tu. nui tok tok loange tu we witu kore wotu wean santang satu kimera ka mo mina pera mu toro mo kanen jadi tu kwa nera um sinari kure u rewek krimae. jadi empa pa kesuun man kine tu pakanan rewek. wo une naan um kan putik, ado san ka putik koman yei ni tum kebiasaan wange tu susunendo tetap nenaan um kan putik. kan putik yaai ado satui kan ta keri <hesitation> peen nesinan ado mateh sedap remai um kan putik ei kan keria peen asinan. ka pa tu ikan keri <hesitation> sinan tangan odo lebe sedap tu kan lako witun sinan tangan. masuap nantu wo <hesitation> kan teindei odo kan teindei lei satu ikanta itum peen sinan tangan odo mateh tein tu kesedap. woi tu siwon melako <hesitation> werisa roa wodo si`an werisa odo mateh talo so sedap tu sako mani itu odo aimo mekesuayange adoh medea dea ado kan maan ruur ti'i sandar rokan tung kadera tu pe eindon santai peangen nu talos we wina wesu wesu koman Jadi ado tantu mo sedap sapakuan. kuman u kan putik, kuman <hesitation> mas teindei, wo kumampela ko un senari kure.